உங்கள் உணவை நீங்கள் ரசிக்கவில்லை என்பதைக் கேட்டு நான் மிகவும் வருந்துகிறேன். இங்கு எங்களின் உணவின் தரத்தில் நாங்கள் பெருமிதம் கொள்கிறோம், எனவே சுவையாக இல்லாதவற்றைப் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா. உங்களுக்கான விஷயங்களைச் சரியாகச் செய்ய விரும்புகிறோம். ஒரு தள்ளுபடி வழங்க, அல்லது அவர்களின் ஒரு சிறப்பு சரிசெய்தல். உங்கள் அனுபவத்தை நீங்கள் ரசிக்காததற்கு வருந்துகிறேன். இனி அப்படி நடக்காமல் இருக்க சமையலறை மேலாளரிடம் பேசுவேன். நீங்கள் எங்களுக்கு மற்றொரு முயற்சி செய்ய விரும்பினால், நாங்கள் அதை உங்களுக்குச் செய்ய விரும்புகிறோம். இதை நீங்கள் நேரிலோ அல்லது சமூக ஊடகங்களில் செய்தியிலோ கூறலாம்.